ba bore ba'a bianɛ bawe cɛ bepɛ bienɛ yɛrɛna a bonu be bɛ sin nicoza tuana abe lowe cɛmi funu <hesitation> lowe cɛmi tamaro be lo tamaro be bɛ'aro funu dɛ lo tamaro be <hesitation> puna lo bonu ma a ha mube sisa sanɛ ora yan bini i aso a dɛ'a mu bunu yan'i ju nucozo funu puna toro we semu wian cɛ aro ani lowe dimu wian aro fin